रूसिया हंसर लोकांक जेवपाक ओलिवियर सलाड मून आवडता। जो टाटी आणि मासन टोयार केल्लो अस्त, ह्या देशान खूप थंडी पडता। तेका लागोंक तेह लोक शरीर गरम दवोर्ता तेह जेवन रांतात, आणि चिकन पाव पण तेन्का खूप पसंत असा।